Baeti bate amomora iru bae die ayea jaeñoma se aiko seretara reta seji, semenvi reta jare jokoropi seyaise reta, se tuti reta jae reta dieño opa ara aiko.